והיא פאלחקיקה ואש ימקין לينا נחדו האד אלאקסאם דיאל מיקדר אלמאלאד אללי כאי קאסבו האגניאא, אלא מא כרחנש, ולאכן סכ’יבה, אנה אלא כאן אג’ניה ו כאנרבחו בזאף, אנה ראדי נבג’ו נרבחו אכתר. האדא מאקן, ולאכן היא אלקצ’יה, אלא כאן אללי יוב כאתעאונ פ אלמסאוואה, ו כאתעאונ פ אלפרס באש לאנסאן יקד’ר יע’יש.